जिराफ एक लम्बा घेंटा रहना जानबर हइ । यी बहुत ढेंग रहता काहिकी यहका टोंटा बहुत लम्बा रहता आउर यहका शरिर फे ढेंग रहता, तभिमारे यी लम्बा टोंटा आउ लम्बा अपन शरिर होइल कारन बहुत ढेंग जानबर रहता आउ यहका लम्बा टोंटा होइल कारनति यहका फायदा फे पइता यहके । जस्तेकी अपन शत्रु दुरेति लेहता जेहका कारनति यी समय मे भागे सिक्ना अवस्था रहता आउ अपना दुश्मन भरिन ति बचेसिक्ता । अइस्तहिं यहका लम्बा टोंटा होइलके एक ठो आउ फायदा हइ जउन अन्य जानबरनति यहके जेदा मिल्ता । जस्तेकी ढेंग ढेंग रुख्खा महका रहल पत्ता होइल, झालापाता होइल यहके एइन खैना सजिलो पर्ता काहिकी <hesitation> बड बड रुख्खामे छोट जानबर ते नाइ खा पइतियाँ । जउन बचल रैह जितियाँ उहि पत्ता ओहके एने दुपरेति अइस्नहिं पुग्के, घेंटा लइके खा लेहतियाँ ।